Toetra sy manam-paharoa agnanan'ny sokatra, sokatra mankatia mijanona mipetraka an-tragno ary <hesitation> donto be izy na mandeha izy firy minitra izy vao tonga m <hesitation> vao afaka mikisaka sady mankatia tompony be izy sy de mivaoka fa eo avelagny tragno foagna izy mandendea tià mipetraka antragno.